Egipto, jae mopeti tetaguasu africano, kua egipto jeta jerakua jare kireiko yaikua jare kua <hesitation> jare yaikua jae kua historia rupi, kua Egipto jae teta ñima, jare opaete jokope mbae ikaviguereta oyesa, jare mabe jokope oyeapova culturalmente <hesitation> monumento, escultura, jokope kua egipto pe jaeko teta ñima yaenduvi biblia rupi kua tetaguasu.